Ahafahako manome antoka hoe miaro ny tontolo iainana ny sakafoko ah voalohany aloha rehefa mahandro sakafo ah de ze sakafo sahaza anahy ihany no andrahoako ah mba tsy ho simbasimba foana izany ah ireo legioma sy voankazo <hesitation> mandrafitra ny tontolo iainana, de raha misy tsy lany koa ah de tsy aririko eny rehetra eny ny sakafoko ah fa tehiriziko anaty vata fampangatsiahina mba tsy handoto ny tontolo iainana.